Tingeere be angalaaje mi heban leddi boddum mi <hesitation> mi sudda dum be buhu ko leppol bongol lapngol tomi wadi bannin, dum jodan je wakkati duddum vonnai. wawan bo mi siga on ha babal pewdum heba ta vonna.